عندي كثيغ يعني يحاولون يتحدثون احنا اكثغ شي عدنا الكرديه ممكن يحاول انو يتحدث اللغه الكرديه بس ما يطيق اللي هيه قغيبي عالتركيه طبعا ف يحاول يتحدث لغه كرديه ما يطيق لان صعبي لان انته ما عيش معاهم اذا ما تعيش مع الشخص ومع المجتمع ما تطيق تتعلم لغتم صعب كلش تتعلمه دراسه